Miirooje kam e mari nafu ɗuuɗɗum, arannde ngam raartaago, e ɗum - ɓaawo raartaago e ɗum kadi naftiree to mootaaji, to macinnji e sawran kuujeeji.